Biby folo fantako da kidikidy ka hatrame zakabe: visiky, apiky, <hesitation> tsongovo, <hesitation> apik- akoho, gisy, bisy, aomby, elefant, <hesitation> goaky.